Ma'lo' tulakal uka'aj ti win ukuxtal ma'lo' o disfrutar su uvida tulakal ma'lo', pero umentik tula umentik ulaak' ma'ax ma' ma'lo', ma' ma'lo' ma' udisfrutar su vida tulakal u o- ool ma' ma'lo' utan utuklik tulakal k'as ma'lo' k'as tan utuklik ma' umentik mix ma' ma'lo' ma'lo' u ti'ij de la'ayti' ma' k'oja'an ma' kimentik ma'lo' chen chen u- uk'atij man uman uman ti calle.